Raha ny fahalalako anazy ny karazana isana lokona maso dia eo amin'ny mahatratra amina folo eo koa ny fahalalako anazy. Mitovy amin'ny karazana lokona randrana mi izy.